Raha ho an’ny mena an <hesitation> dia <hesitation> raozy mena, raha ho an’ny <hesitation> volomboasary an dia <hesitation> lisy <noise> lisy miloko volomboasary. Ho an’ny mavo an <hesitation> tanamasoandro, ho an’ny maitso an <hesitation> antiorioma maitso. Ny manga sy ny indigo tsy dia mahita loatra aho, fa ho an’ny <hesitation> volomparasy an zakaranda.